Kua ñee integridad, ñane ñeepe oipota jei, jae opaete mbae yanderete ndive yayapova, ñaneratä, ñanerätä gatu reve mbae yayapova, yayemboaki, yayemboaki mbae reve yayapo, jokua oipota jei, de que añetëtë mbae ñanekïrëï reve yayapova, oipota jei integro, jaema jayave kua ñee, yaendu rupie yaevi yande yeïpe yanderete ïpïrata tata jare opaete mbae aguiyeara mbaepe ñañe moamïrikä, ani mbaenunga mbaravikipe.